كانت مشكلته انه الاشباح عادة بتنشط بالليل وهو كان يخاف من الضلام فكان لازم يجعد مع جماعة من الناس لبين يتسلى بهم فكان كل يوم يروح يجعد معه شوية فكانوا يخافون منه ويتركوه فلما يلاجي نفسه صار في الضلمة لوحده يجري ويخرج ويفضل يركض يركض طول الليل لبين ما يطلع النهار ويتخبى.